जिब्ल जन्ग् सलर्य् फोर्मुने, हुम् बन है कुन् त्से न पहैन जैअ न। उन्कैन जि सन्ग् है, जि सन्ग् किनि जन्ग् प्विस मने। भिको जन्ग् मुजन्गेने देपोसित् खलन्दन् देन् नन्गु। अम् प्रए है, मा तै मौ मा पहैन नन्गु। रुको घात् त्सेबु म्न्से पेज ब पेपर होइ लिर् खलन्दन् देन् ख नन्गु। जनेओ बिशन्ग् पहैगन्, गनेओ बिशन्ग् पहैगन्, अखै खोरो सैर पहैल थन्ग्ब मब, त्रन्स्पोर्ततिओन् नि मदि पहैगन् घात् त्से गुपो जन्ग् मुजन्गेने प्लने खलन्दन् देन् नन्गु। जुदि जन्गे दनि प्लने, प्लने खलन्दन् ब, उनोहै, लस्त् मोमेन्तौ है, बिद दिक्त जैअ प्विस खोरोस् खलन्दन् तकै। भेलेग्नि प्रए, बिज्नगो ज हिल लन्ग। उन्कैन जुदि जन्गे सिगनु पैन, मुजन्गेने, मुजन्गने, सोलि लन्गन तकै है, प्विस देन् तुमु हुम्बन, बिदन् मुजन्ग् जैअ, उन्नि तकै है। अम् प्रए जि सन्ग् है, लस्त् तौ है, इसि बबु, बस् मने, फुतुरे नि तकै है, सफे खलन्दन् तकै प्विस को। खुनो रुकुन् बबै इसि मने, एक्सो दुसो ज हो, बसन देन् नन्गु।